हम्मर तामान खानाके परिकार पिसान लैके बनल रहता । जस्तेकि ढिकरी होइल, रोटी होइल, धोंधा होइल, तिल्हा रोटी होइल । अइस्तहिं पिसान फे तमान चिझके रहतियाँ । अलग अलग चिझके पिसान अलग अलग रहतियाँ जस्ते कि चाउरके पिसान होइल, गेहुँक पिसान होइल या गेहुँक मैदा होइल, या फेक चानाके पिसान होइल या फेक केराउके पिसान होइल अइस्तहिं करके जुन्हीके पिसान आउर हमके अलग अलग परिकार पकाइक तहिन अलग अलग पिसानके प्रयोग करती । जस्ते हम्रे ढिकरी पकाइक तहिन चाउरके पिसान प्रयोग करती कहलेसे रोटी होइल या भउँडी होइल या चिल्ला होइल यी पकाइक तहिन चाहिं हमरे गेहुँके पिसान प्रयोग करती । अइस्तहिं करके मैदाके ले हम्रे समुसा होइल या सेमी होइल या मो:मो होइल यी पकैना करयोग करती कहलेसे चनाके पिसान होइल, केराउकर पिसान होइल या अन्य पिसान लैके हम्रे ब्रेड फे पकाइ सिक्ती । तभिमारे फरक फरक किसिमके पिसान लैके हम्रे फरक फरक चिझ पकैना काममे प्रयोग करती ।